Xina este, xina rnine ra ma, ra-ra aves zá ni, ra pajarit ra, pues ze’ga chi, zega chi-chi run rama chi-chi nurama rni ra’va, rni-rni ra’va chi rgya rama th forma de comunicación ni chi-chi rathe chi runib rama xga ra’ma pat ni, pat zë–pat zë ni rac rama comunicar zë rgui rama dix, pat ze’ga, pat ní ga zy.